Du ña ke vichíi ho o on. ña yó, do na ko luz véeo tá chineo cable xia tá chi nachiváa, to nra iin ñavidii kao nguan ha iin nrute vidii, ha ti kuii kono na ko vichíta tiempo ña ini yó ha to lechí yó a yuxa ha nra iin, ña konio nrida yó nachiva tá chinrea nida yó na kó, ko va ña iin ka kii ha nri uu a oni kii konivañaña, nanrukioña ta a tonada ha tangu ñavidii yó ho naranja a na kiti nguti konio ti ta kadao tikuiiti a jugo ti a tu papayó melon nriguan ta kadao ku nanrukioti ta dakuachoti ta kaoti a nriguan.